जा पृथ्वीके सतहमे भए नदिया, ताल, पोखरी, समन्दर लगायत जलप्रवाहमे रहनबाली तमान मेलकी मछरी पाइजात हएँ । हिँया कुछ प्रमुख मछरिनको नावँ रोहु, कमनकार, लचिया, सिङ्गी, सिलबर, बजरा, बजरिया, गोला, भुरिया, कटुवा, चुलंगा, झिँगा, मलगा, मलगी, कछोहा, जलकपुर, सिंह, डल्फिन, टेंगर, मगरमक्ष, बैखा, सालमोन, ट्राउट, हाम्बु, तेल, लास्क, कुटी, ससुरे, गोहि, सुरम, लाहन, बग्दा, सर्रा, कारी, लोमडी, तामस, हाक्य, जाली, बिच्छा, बैखा ओपल, ओल्ड, मोती, सुर्खा, मेगन आदि मछारी हएँ । जे सब मछरी जलमोह और खाद्य सन्देशमे विशेष भूमिका निर्वाह करत हएँ ।